الأول محتاج إن إنت تجيب الكوباية اللي إنت هتحط فيها المشروب بتاعك ، بعدين تشوف إنت لو بتحب تحط سكر على الشاي بتاعك ولا لأ ، عادة أكتر الناس <hesitation> أو أغلبهم بيحبوا من معلقتين لتلاتة وحط برضه كمية شاي صغيرة ، برضه افضل جرب شوف انت بتحب كمية الشاي قد ايه ، واغلي مية على النار ف أي حاجة وبعدين صب المية على المكونين دول الشاي والسكر